Kaa luli yua chií kanuutu suní chii nauntí kuuto tee kaachu´va´atori ini, kaachu va´aturi suní te, suní kanúú yua suní kunchavari jenari suní pero tuu íntíri kañuuari chií ioo ñuu kakuntaugar jenari suní te ñuu, tu kuota suní nuñ jenari jao kuar in yuu kuninvaari jenari te suní kasukuri jenari. Nuu komon jii inka tií, koo chií suní kanuú oon ñii naun ñaamo luli tuu soo- luli ñii naun añ kaachu- valatori yua jenari in koo ñii este. Kaa jenari in xano ñii kajintí sola tano jenari te yala chivaro nu vijiiñ na kunte. Kua vee tiñi yochí chií niñtou te koo kua suní chivaro kuu kua mentó suní chiinu jii suní chivaro koo este nu vijiiñ yuu chií vachitó chií suní. Te maa vale saa, lugar joo saaro tano maana suní koo suaan chiugaro kuee maru kaa ka´aña yua inka kuu kanuu vua kuñava´ari jenari suní.